Yaa kuaa nta'a kuu yaa tixii'a chii kisii ntee nuju naa ntavii yoo xiini, chi takuu ya tixii'a kara na chiiyo ntifi, i'i nuu na chiiyo ntifi mi yaa tixii'a, yaa chi'iyo ntifi na chiiyo pasta ta va'á kaxii pasta chii yaa yiaayu kuu ntifi, taa pasta ra xio si'ii tuku tixii'a aka, tukuu ña'a yaa unm <hesitation> verduraka kuivii kasua i'i yaa tixii'a mi yaa ntifi chi ya yiaayuva, ta yoo sii nti- fi ya tixii'a mii ntifi ra, yo'o sii tixii'a yaa pastavaa, yo'o sii tixii'a verdurava, yio'o sii tixii'a kasuu nta kuñu ya kasuua ntaa charron kasuu xioo siaa tixii'aka chi kuvi tiaa xii ntifi, taa yo'o sii tuya tixii'a ya kasuu, ntaa kasu sitiiva kasuu kuñu kuxiao yo'o si'i tixii'a ka, ta yaa kisi'i xinitukui ntee nuju naa ntavi vua ya, kuaanta kutu kisi ntee nujuna chi yoo sii ya chiiyo yuvaava, yo'o siia tuku ya kuñu sintiki na xiyoa xi'i ya kuñu ntiuxii ta kuvi va'a kaxia chi yaa si'i xiaxi, sii xixi ya ntaayu sintiki si'i xixi tuu ntiayu ntuxiiva. Ata yaa chiyo ntiuxii na chiyo xii yuvaa ntikii tukua chii ya si'i xixi yuvakara, ta ntiuxi ti xiaayu chaa kuturika ta yoo si'i unyaa kisii mi ntiuxiva, ya yoo si'i kisii mi sintikiva, yoo si'i kisii chiyoo yuvaava, yoo si'i kisi chiyoo lesoova, yioo si'i kisi chiyoo saava, yoo si'i kisi chiyoo tu takuu kuñu kini kavaa, yoo si'itu kisi chiyoo ntaa nte'eva, yoo si'i tu kisi chiyoo yaa <hesitation> ta kuu sava ñaa'a yaa ii nn <hesitation> ntakuvaa mol- ya ya moleva chii yo'o sava tuku mole tiaka chiyora kisiva, yoo savara chiyo yakaa yaa tixiiava su yoo savara chiyoo kisiva, taa taku yaa yo'o sii kisituu ya chiyoo ntaa levoova, ya yoo si'i tuku kisi chiyoo ya ntuku ntiia sava ñaa'a yaa ntiayu ra kuvi chiyoa xi'i ya ña'a yaa yiaayu chi va'a ntakuxia.